bio mɛ onni zuna sosi kiri wa'anu <hesitation> bio wian a tubara be mɛ be wabe bio wabe ani we wara wa wa zioɲu ma mi bera ra ho jaba ho jaba tomati layi fiɛfiɛ ma pobar um a'o ɲa'a mu wɛ a o ɲuro fa mu yi a hu tuturu mu'i hu tuturu oyi mina a o'o tua a sɛra mu a o'o tua <hesitation> to yi cɛ faraɲɲɲ